E jun jasb'al rii' he kikoj li achejaab' re kikelsaj he kismichii', ela' he kikoj lera' rimal he k'o chiran he kinemrek he ke ismichii', ela' rajawxiik chikya lera', he che che ax ax q'iij he rajawxiik kikkoj jun jasb'al ismichii' rii', ela' he kichakansa'n lera' kikojon, rimal ra'aj aj ixqiib' qakoj taj e lera' ela' he kikojon mal achejaab' kichakan chikyan re kikjas kismichii'.